Raha resaka lokona maso ndraiky, ilay, ilay hitako hatramin'izay zagny, anakitelo akeo. Karazagna loko telo zagny. Zay ilay hitako hatramin'izay fa ny mihoatran'izay mbola tsy nahita za e.